ദൈല്യ് അനു മോര്നിന്ഗ് ഥിന്ദി ഗു കാല് ഗന്തേ। മധ്യന ഉനസു ഗു അര്ഥ ഗന്തേ ബൈയ ഗു। കാല് ഗന്തേ പന്ന അപ്പ്രോക്സിമതേ ആഥേ ഇപ്പുജി। ബുത് അവു ഫൂദ്ദ മേഇഥു ദേപേന്ദ് അപു ഫൂദ്ദ। യേഇഥു തസ്തേ ഇപ്പുനു അനു സ്ലോവ് ഏഅതേര് അവു। ദാദ അപുന് പന്ന അനു ഫൂദ്ദു നു സ്വാദ മല്പേ। ഐഥ തസ്തേ <hesitation> നു ഏന്ജോയ് മല്പേ। അന്ഛ ദാദ ഏന്കു ജസി തിമേ ദിഥനുദു ഭേഗ। ബേഗ ഥിന്ദ അവു ഏന്കു തസ്തേ ഗോത്ഥ അപുജി। നമക തസ്തേ ഗോത്ഥ അവുദന്ദ തിമേ ദിഥനുദു। ഥിനുദു തിമേ തിമേകു ചോര്രേച്തു ഥിനുദു।